پیشکې هم د سپیانو په څير د میو میو کولو له لارې او یا هم ا ا د یو سس - سسلسله خاصو اوازونو یی د ایستلو له لارې او یا هم د بعضو فعالیتونو، منډو او خیزونو او نورو حرکتونو له لارې یو د بل سره تفاهم وکړي او یو بل په دې وپوهوي چې څه غواړي.